Waaw def naa gambie, def naa sénégal, def mauritanie, def naa mali. <noise> Sénégal <noise> def naa fa jàng naa fa alxuraan <noise> waaye <noise> mun nañ liggéey, <noise> nangu nañ liggéey. <noise> Gambie tamit fii laa fekk baax, nangu nañ liggéey, mën nañ liggéey, waaye ñun amuñu moyen, parce que ku si jàng amuloo li- palaas, ku si jàngut amuloo métier mbéy nga yaakaar, amuloo <noise> fas, amuloo mbaam, amuloo <noise> machine booy béyee, donc sa dund bi dafay metti. Bissau mit foofu dem naa fa ay toolu kasu laa fa gis <noise> toolu kasu. <noise> Mauritanie commerçant. <noise> Mali commerçant la. <noise> Gam- sénégal gambie béy lañ xam, mbay, mbéy nag. Bon borom xaalis, borom suuf, borom matériel <noise> waaye amuñu matériel. <noise>